Pos ogañu, hormi yo lo veu, comu en España no se comi en dengún otru lau. I es que hueraparti de que ain mu güenus comestiblis, ai tamién un arti mu güenu dela cozina. Assina es que tenemus lo que tenemus... pos la tortilla española, o estremeña, el gaspachu, los nonus, los habichuelus i un tiestau de más cosinas de rustril. Ya ves que me cumpri lo provinciu namás...